Oime añetete jare oikoko oipota rupi kua rupi yaesa yae iru tëta rupi oime kua jaeko kamaleon jei supeva mbasuru rami raiko kua jaeko ipuere ikirei jou oi mbaeyae panapana piri o mbaeyae jaema opa ipire oyembocambio ipire jare ani vaera oye kuauka jare jovaisogui oyepi vaeravi jaera jokua oiporu oyembocambio ipire